Un deumidificaturi è un strumentu ca va a livari lu vapuri di l’aria. Chissu lu fa grazi a la capacità di pigghiari l’aria vicinu, arrifriddalla e fari condensari lu vapuri. Na vota condensatu tuttu lu vapuri, l’aria sicca veni jittata fora e lu vapuri condensatu, veni a diri l’acqua, veni misu dintra na vaschicedda ca poi si sbacanta manualmenti.